Di jàngale, am yoo xam, foo xam boo fa duggee daf lay jàngal di la yokku xel. Man nga cee jàng yow tam. Waaye am na foo xam boo fa duggee daf lay undil problème. Daf lay yàq paska lu nekk muŋ ci mobile. Boo setee yu baax yi nga seetaan ko, mu undil la njëriñ, moo gën nga seetaan lu bon mu lay undil problème.